Ri i nanigu̱unꞌ xa̱bu̱ muyaminduꞌ rí xuajñu̱ꞌ rí nutsíi̱n i̱ji̱n rí náa̱ escuelá. rí́ fúꞌbóo̱l, jamí baskebol, bolibol mangaa jamí rí rí̱khui mangaa, deporté xkuaꞌnii rí nangi̱gu̱ꞌ bolibol, baskebol ikhaa má ríꞌkhui̱ ú nuni̱. Ngaa̱ rí nani̱guu̱n má mangaa rí xú narígá rí mumindii̱ꞌ, i̱ꞌwáꞌ kósá rí xú nutsíi̱n an i̱ji̱n rígíꞌ rí xú nugañúu̱ rá, nuni̱i̱ xú depórté rá, o̱ nugañúu̱ jma̱a kabáyú náa̱̱ rí xú naꞌnguu̱n nagóo̱. kare- karerá- de kabáyú nuni̱ nanigu̱unꞌ má xa̱bu̱ o̱ xúú nusŋa̱ nangu̱xi̱in xe̱di̱ ikhí má rí̱khui̱ nani̱gu̱un má xa̱bu̱ xuajñu̱ꞌ mangaa rí nuni̱ ikhaa mangaa. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa rí khúwá tsú nani̱gu̱unꞌ mbuyáá náa̱ ajua̱nꞌ rí ríꞌkhui̱ khui̱, rí náa̱ ikhí iya mindíi̱ꞌ xógíꞌ xú mbaꞌna inii má rí naꞌkha̱ ikhí, rí náa̱ nutsíi̱n xa̱bu̱ rí náa̱ nutsii náa̱ nuga̱ñúu̱ nagóo̱ ná̱a xú awúún iyaꞌ nuñii̱ nadá̱a. Nduyáa̱ rí wénú rí ikhí má iyáa̱ xkui̱ rá rí xógíꞌ ríkhui̱ típú rí xú rí nani̱gu̱unꞌ xa̱bu̱ xuaj̱̱ñu̱ꞌ ri khúúnꞌ.